құрметті әріптестер
құрметті шақырылған лауазым иелері
бүгін кездесуіміз қазақстан республикасы парламенті сенатының екі мың жиырмасыншы жылға арналған негізгі іс шаралар жоспарына сәйкес шетелдерден жұмыс күшін тарту мәселелеріне арналып отыр
естеріңізде болса мемлекет басшысы екі мың он тоғызыншы жылы жиырмасыншы желтоқсанда ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің екінші отырысында осы шетелден ы тартылатын жұмысшылардың санын қырық пайызға азайту туралы мәселе қойған болатын
екіншіден екі жүз елуден астам адам жұмыс істейтін оның ішінде отыз адамнан аса шетел жұмысшыларын тартатын кәсіпорындарында тұрақты қазір ііі тексеру жүргізіліп жатыр
енді еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі жалақының теңдей берілмеуі әлеуметтік тұрмыстық кекілжіндер секілді тағы да басқа заңбұзушылықтарға дер кезінде үн қату керек деп де екінші рет тапсырма берген болатын
шынында да бүгінгі күні шет елдерден жұмыс күшін тарту мәселелерін реттеу мемлекет үшін де қоғам үшін де өте мағыналы мазмұнды көкейтесті мәселе екенін атап өткеніміз жөн болар
қарастырылып отырған мәселені реттей отырып ішкі еңбек нарығын қорғауды да ұмытпағанымыз жөн деп есептеймін
бұл жағдай отандық мамандар үшін олардың әл ауқаты мен экономикалық жағдайының мүмкін болатынын айтуға да болады
аталған тақырыпқа нақты түсінік беру үшін және басқа да сұрақтарға жауап алу үшін бүгін кездесуімізге тиісті министрліктер мен басқа да лауазымды тұлғаларды шақырып отырмыз
ыыы бүгінгі біздің кездесуімізге парламент сенатының депутаттары еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі сыртқы істер индустрия және инфрақұрылымдық даму
ішкі істер министрліктерінің нұр сұлтан қаласы әкімдік аппаратының және атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері және сенат аппаратының бір топ қызметкерлері қатысып отыру
енді кездесудің регламентін алдын ала белгілеп алсақ негізгі баяндамашыға он бес жиырма минут жеткілікті ме тәке
он бес минут көлемінде қосымша баяндамашыға он минутқа дейін сөз сөйлеушілерге үш бес минутқа дейін уақыт берілсе деймін қалай қарайсыздар
жақсы оны сол бәр баяндамаларды тыңдап алайық одан кейін сұрақтар мен ыыы жаңағы жауаптарды және сөз сөйлеушілерге одан кейін берсек келістік қой
онда құрметті әріптестер негізгі баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасының еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі нұрымбетов біржан бидайбекұлына беріледі сөз сізде
құрметті мұрат бақтиярұлы құрметті сенат депутаттары
бүгінгі тақырыпқа қатысты біздің елімізге шетелден жұмыс күші тартылудың екі көзі бар
біріншісі ол шетелдік мамандарды мынау компания мекемелерге тартылса екіншісі жеке тұлғалар яғни қазақстанның азаматтары өзінің жеке шаруашылығына тартады
мына компанияларға тартылу жөнінде бұл жерде мемлекеттік саясаттың негізгі басымдығы бұл ішкі еңбек нарығын қорғау сондықтан да келесі құралдар қолданады біріншіден квота
квота дегеніміз біздің елімізде шетелдік жұмыс
мына орталық органдар еңбек министрі соңғысын даярлап өкіметпен бекітіледі рұқсаттаманы беретін жергілікті атқарушы органдар
бүгінгі таңда і біздің елімізде он тоғыз мың шетелдік жұмыс күші жұмыс істеп жатыр
ол жүз он бір мемлекеттің өкілдері
ііі оның ішінде ііі негізгі істейтін салалары алпыс төрт проценті құрылыс тау кен және өңдеу
бұл жерде і келесі тәртіп бар шетелдік жұмыс күшін компания тартқаннан кейін ол міндетті түрде жергілікті бюджетке салым төлеу керек
оның мөлшері ыыы алты жүз і екі жүз он үш жүз он бес айлық есептік көрсеткіштен
иә ііі екі жүз елу айлық
бюджетке түсті шетелдік жұмыс күштерін тартып жатқан компаниялардың саны екі мың төрт жүз дәл сол мекемелерде қазақстанның азаматтары кадрлық жағынан тоқсан алты проценттен төмен емес
ал енді осы саладағы ііі өзекті мәселеге келсек жаңа өзіңіз де атап кеттіңіз былтырғы жылы біраз ііі шетелдік жұмыс күшін тартатын компаниялардың тарапынан заң бұзушылықтар орын алған әсіресе қазақстандық және шетелдік

ірі болғанда отыздан астам шетелдік жұмыс күшін тартқандарды
соның ішінде бір мың сегіз
еңбек және көші қон заңнамасын бұзушылық фактілер айқындалды
тоқсан бес мекеменің жиырма жетісінде төрт жүз тоқсан жеті мынау жалақыдан і еңбекақыдан і теңсіздік орын алғаны белгілі болды
і бұған қатысты ііі тиісті шаралар заңда қарастырылған ііі қолданды
атап айтқан кезде ііі үш жүз тоқсан жеті әкімшілік іс қозғалып тоқсан сегіз миллион теңгеге айыппұл салынды і жеті жүз үш азаматтың рұқсаттамасы жұмыс істеуге қайтарылды
і және де бес жүз жеті шетелдік жұмыскер елімізден шығарылып жіберді
бұл енді сол кезде дер кезінде қабылданған шаралар ал енді жүйелі түрде і бұл жағдайда не істеу керек
бізде еңбек заңнамасында кез келген мекемеде ол шетелдік болады ма қазақстандық болады ма мынау бірдей і лауазымда жұмыс істеватқан біліктілігі бір ііі азаматтардың жалақысы бірдей болуы тиіс ондай талап бар
бірақ мынау тұрмыстық жағдайы бірдей болу керек деген еңбек кодексінде талап жоқ
сондықтан қазір бізде мәжілісте ертең екінші оқылымнан өтеміз еңбек кодексына соны енгізіватыр
ііі санитарлық тұрмыстық жағдай бірдей жасау міндеті мен оған тиісті жауапкершілікті қарау жағынан
екінші проблема бізде еңбек инспекторлары әкімдердің бар жоғы екі мың екі мың он үшінші жылы сіздердің назарларыңыз ол министрліктен еңбек инспекциясы әкімдерге көшкен
сол кезден бері ол ы еңбек инспекторларының саны азайып келеді
қазір екі жүз алпыс еңбек инспекторы бүкіл қазақстанға бар
і соны ескере оның үстіне мынау і кәсіпкерлік кодекс бойынша еңбек инспекторының қызметіне көптеген шектеу бар
ол жай ғана барып тексере алмайды
жоспарлы тексеру деген өте аз
і соның бүкіл заңнама бойынша тәртіп бойынша бір мекемені жыл сайын тексеруге болмайды
ең і ерте дегенде бес жылда бір тексереді
сондықтан мынау тексерулердің қорытындысын және шетелдің жұмыс күшін ескере отырып біз қазір тиісті ережеге өзгеріс енгізіп жатырмыз қазір әділет министрлігінің тіркеуінде жатыр
ііі еңбек инспекторлары осы шетелдік жұмыс күшін тартатын ірі кәсіпорындарды жыл сайын профилактикалық тексеруден өткізу
үшінші қолданыватқан шарамыз ііі бізде төрт санатты шетелдік жұмыс күші мамандар тартылады
бірінші санатты категория дейміз ол топ менеджерлер екіншісі жаңа құрылымдық басшылары үшіншісі мамандар және инженерлер і төртіншісі жұмысшы мамандықтар бойынша сондықтан біз жұмысшы
сол облыста сол мамандық бойынша қазақстандық азамат жоқ болған жағдайда ғана рұқсат беруге ы рұқсат болады
және де соңғысы бізде кезінде болған ііі мынау ы шетелдік жұмыс күшін тартатын компания міндеттеме алатын особые условия дейтін
я болмаса жұмыс орнын құрасыз я болмаса қазақстандықтарды оқытасыз не болмаса оларды ауыстырасыз деп оның бәрі кейін жойылып жаңағы салықпен ауыстырылған
біз қазір соны қазақстандық азаматқа алмастыруды қайтадан енгізбекшіміз
сөйтіп үшінші төртінші санаттағы шетелдік жұмыс күшін тартса оның тарту мерзімі бір жыл
бір жылдан кейін сіз кәсіпорын соны тартқан қазақстанның маманын даярлап соның орнын алмастыруыңыз қажет деген өзгерісті енгізіп жатырмыз
ол екі ережеміз қазір мемлекеттік органдардың қарауында
мына қысқаша бүгінгі жағдайға осы рахмет
ақпаратыңыз үшін үлкен рахмет біржан бидайбекұлы онда
орынбасары қожаев марат шәдетханұлына беріледі
құрметті мұрат бақтиярұлы құрметті сенат депутаттары
соңғы бес жылда қазақстан республикасына шетелдіктердің келуі ұлғаюы байқалуда мысалы екі мың он бесінші жылы қазақстан республикасына
төрт миллион алты жүз мыңдай шетелдіктер келсе он тоғызыншы жылы қазақстанда алты миллион екі жүз мыңнан астам і жаңа шетелдіктер кіріп отыр
оның екі
осы тәуелсіздік мемлекет қауымдастықтың ы елдерінің азаматтары ііі біздің үкіметте ыыы болып кетіп жатыр
практика көрсеткендей жақын шетелден азаматтар келуінің негізгі мақсаты еңбек қызметін ііі жүзеге асыру болып табылады
келу мақсатын ретінде жұмысқа орналасу деп көрсеткен бір миллион екі ііі бір миллион екі жүз мың адамнан ііі асып отыр
оның ішінде жиырма мың заңды тұлғаларды берілген рұқсат бойынша келген
орналасуға рұқсат қажет емес
і көші қон заңнамасын бұзған үшін әкімшілік жауапкершілікке төрт і тоқсан төрт мың шетелдік тартылды оның
он мың он бір мыңнан астамы елден шығарылды отыз бес мыңына біздің елімізде болу мерзімі қысқартылды
в результате реализации мвд комплекса мер по миграционному контролю количество правонарушений в девятнадцатом году по сравнению с восемнадцатым годом сократилось на тринадцать и три десятых процента
в прошлом году полиция
енді ііі бір пайызға да жетпейді жаңағы бүкіл тіркеген қылмыстардың арасында
э в том числе сто шестьдесят один эээ трудовыми мигрантами
за нарушение установленного порядка использования иностранной рабочей силы были приняты меры административного характера к двум тысячам шестьсот пятьдесят одному работодателю штраф составил более ста шестидесяти шести миллионов тенге
также выявлено около шестнадцати тысяч иностранцев работающих без получения трудового разрешения из них пятнадцать с половиной тысяч это граждане снг
иностранцев на рабочие места э зачастую порождают рост социальной напряженности которая нередко перерастает в открытые конфликты
всего в в прошлом году зафиксировано восемь таких фактов на предприятиях где работали граждане кнр турции и других стран
одной из причин э является существенная диспропорция в уровне оплаты труда между иностранными и местными работниками
в этой связи министерством приняты дополнительные меры по контролю за предприятиями привлекающими иностранную рабочую силу
так на каждый из двух тысяч
незаконному э осуществлению трудовой деятельности гражданами снг во многом способствовал упрощенный порядок их въезда и пребывания в казахстане
период их нахождения в нашей стране был раньше фактически неограничен по времени
в этой связи нами были инициированы поправки в законодательство вот с одиннадцатого января этого года они вступили в силу
теперь иностранцы прибывающие в безвизовом порядке могут находиться в казахстане не более девяноста дней в течение полугода
то есть после трехмесячного пребывания в нашей стране
қайтадан кіріп кетеді сонымен ііі соны реттеу үшін осындай өзгерістер енгіздік
кроме того необходимо отметить что работа по контролю миграционных процессов в том числе трудовой миграции начинается еще на стадии пересечения государственной границы
так на границе иностранцам выдаются памятки о о порядке пребывания в нашей стране постановки на учет требованиях нашего миграционного законодательства и ответственность за ее за нарушение законодательства
более того в базу данных беркут при пересечении границы вносится полная информация о въезжающем
позволяют нам в дальнейшем анализировать миграционную ситуацию
уважаемые господа депутаты на сегодня при вашей прямой поддержке нами со всеми приграничными странами за исключением туркменистана и россии подписаны соглашения о сотрудничестве в области борьбы с незаконной эмиграцией
на законодательном уровне урегулирована ответственность за нарушение миграционного законодательства за незначительные нарушения предупреждение и штраф за грубые нарушения неоднократные и так далее мы значит выдворяем из страны
услугу оказывают сотрудники правительство для граждан
контакт иностранцев с полицией исключен
э в целом стоит отметить что введение в две тысячи четырнадцатом году упрощенного порядка выдачи разрешений на работу граждан ааа казахстана позволило вывести из теневого сектора рынка более двух миллионов иностранцев
эээ за этот период в качестве налогов от них в местные бюджеты поступило более двадцати трех миллиардов тенге
только в девятнадцатом году шесть с половиной миллиардов тенге
уважаемые господа депутаты хотел бы обратить ваше внимание
и вот с первого января двадцатого года по двадцать третий год запрещается проведение проверок профилактического контроля микро и малых предприятий
вот там могут у нас возникнуть проблемы там могут оказаться нелегальные и поэтому да
да и мы думаем что нам здесь вместе с э мин труда генеральной прокуратурой при вашей поддержке э надо будет информировать э руководство страны и принять какое то решение чтобы мы
проверки осуществляли без вмешательства э в финансово экономическую деятельность предприятия но такие вещи мы э значит видим мы без внимания не можем оставить
буквально вот на днях двадцать третьего февраля кешенің әрі күні жаңағы атырауда бір төбелес болып кетті де бір ііі организацияның ішінде қазақтар өздерімен бірге
сол енді сол қылмыс болмаса біз білмес те едік ол жерде жүз отыз екі шетелдіктер істеп жатыр екен барып қарасақ
тоо тоо да тоо
тоо да тоо к семь групп дейді ме
ыыы турцияның азаматтары әзірбайжаннан келгендер өзбекстаннан келгендер қазақстанда да істеп жатыр екен соны
сіздерде мигрант деген операциялар
істейміз мигрант нелегал деген правопорядок операцияларын бәрін өткізіп жатырмыз соның арқасында
біздің он он екі өңірімізде он жеті өңірімізде арнайы біздің і спец взводтарымыз бар осы ы мигранттармен істейтін осындай заңсыз ііі істеп жүргендерді анықтау үшін барлық өңірлерде бар
қысқаша баяндама
жақсы марат шәдетханұлы
инвестициялық басым жобаны іске асыруға арналған инвестициялық келісімшарттар жасасқан қазақстан республикасының заңды тұлғаларына шетелдік жұмыс күшін квотасыз
және рұқсатсыз тарту мәселелері бойынша қосымша баяндама жасау үшін сөз қазақстан республикасы сыртқы істер министрлігінің инвестиция комитетінің төрағасы исатаев рустам мұратұлына беріледі і пожалуйста
рахмет құрметті мұрат бақтиярұлы құрметті сенат депутаттары
эээ разрешите коротко доложить по привлечению иностранной рабочей силы в рамках комитета по инвестициям это небольшой поток и я хотел бы вот буквально в двух минутах рассказать как этот механизм работает
министерство иностранных дел осуществляет гос поддержку инвестиций в виде предоставления инвест преференций путем заключения инвест контрактов в соответствии с предпринимательским кодексом
юридическим лицам рк предоставляются инвест преференции в виде освобождения от обложения таможенными пошлинами гос натурного гранта
преференции по налогам инвестиционные субсидии а также право на привлечение иностранной рабочей силы без квот и разрешений
в соответствии со статьей тридцать два закона республики казахстан о занятости населения право на привлечение иностранной рабочей силы без квот и разрешений предоставляется
юр лицам рк заключившим инвест контракты на реализацию инвестиционного приоритетного проекта то есть как правило это проекты с высоким уровнем передела
право на привлечение иностранной рабочей силы без квот и разрешений предоставляется сроком до ввода в эксплуатацию и один год после ввода для работающих в организациях республики казахстан заключивших инвест контракты
либо работающих в организациях привлекаемых юридическими лицами в качестве генерального подрядчика подрядчиков субподрядчика или исполнителя услуг
в сфере архитектурной градостроительной или строительной деятельности руководителей специалистов с высшим образованием и квалифицированных рабочих
резюмируя на сегодняшний день э министерство иностранных дел за последние три года включительно с семнадцатого по девятнадцатые годы предоставлено
приоритетных инвест контрактов десять контрактов по приоритетным проектам с правом на привлечение иностранной рабочей силы без квот и разрешений в количестве шестьсот тридцать пять человек
при предоставлении министерству иностранных дел юр лицу права на привлечение иностранной рабочей силы без квот и разрешений своевременно направляется соответствующее уведомление
министерства внутренних дел труда и социальной защиты населения а также в местные исполнительные органы той местности где реализуется инвест приоритетный проект спасибо
рахмет рұстам маратұлы
құрметті әріптестер енді сұрақ беру рәсіміне көшейік серік шыңғысұлы
рахмет на самом деле вопросов много
я вот хотел бы сначала разобраться у нас значит э иностранная рабочая сила может работать по трем направлениям получая разрешение иностранной рабочей силе
по инвестиционным проектам которые имеют большой передел и трудовая миграция это через системы мвд
но я смотрю цифры вот эээ по данным министерства труда и социальной защиты населения чуть больше девятнадцати тысяч человек в прошлом году получили разрешение на привлечение иностранной рабочей силы так
мвд выдало четыреста четырнадцать тысяч разрешений на трудового мигранта
но министерство иностранных дел называет цифру получивших визу ц три тридцать одну тысячу четыреста двадцать семь
как нам конечную точку найти вообще сколько у нас инсотранных граждан работает на предприятиях казахстана или в организациях казахстана или вообще в казахстане сколько работают это вот первый вопрос
м второй вопрос эээ хотел бы узнать у министерства труда и социальной защиты населения все таки как механизм действует
что первично сначала правительство утверждает квоту а потом местные исполнительные органы ее исполняют или вы собираете данные все таки от них от местных исполнительных органов потом утверждаете и они ее исполняют первое
второе как вы контролируете что местные исполнительные органы выдают разрешение согласно своей квоте
как когда сколько в каком порядке есть ли у вас на это права
делаете ли вы это вообще
сколько нарушений эээ в данном направлении сделано
я знаю что вы иногда переброску делаете квоты вот какая то область не выполняет ну вернее востребованности нет в какой то области перерасход идет
но вообще как этот механизм происходит
так как местные исполнительные органы выдают я смотрю даже постановление правительства вы шестнадцатого года постановление правительства да работаете
ну вот документы которые у нас есть постановление правительства от пятнадцатого декабря шестнадцатого года об утверждение правил установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы оно действующее
ну там надо поправки уже наверно какие то вносить
ну не считая того что там города шымкента нету и все так же астана алматы и так далее
э ну по нему тоже вопросы есть
комиссия которая есть э утверждает эээ по иностранной рабочей силе там нет э уполномоченного местного исполнительного органа по э труду и занятости

перечисляют комиссия создается местными исполнительными органами в состав комиссии включается представитель территориальных органов внутренних дел
местных исполнительных органов области образования предпринимательства местного органа при инспекции труда все
хотя комиссию которую они должны потребность изучить спрос на рабочую силу прогноз если есть безработные граждане кто это должен делать
вот поэтому да вот так хорошо давай

по визам да почему в мид е тридцать одна тысяча мвд выдало мвд выдало четыреста четырнадцать у нас девятнадцать
ну во первых те четырнадцать четыреста четырнадцать тысяч которые работают у физических лиц граждан казахстана это
только для стран снг то есть где безвизовый поэтому она не будет соприкасаться там нету иностранцев дальнего зарубежья
сейчас сегодня шесть стран присутствует это узбекистан азербайджан таджикистан молдова грузия и
министерство иностранных дел дает эээ цифру тридцать одна тысяча четыреста
цифры не совпадают просто
не ну здесь тоже мы эээ смотрите мы ведем учет выдачи разрешений
а визы это на въезд в страну поэтому наверно министерство иностранных дел сейчас дополнит э что нет визы бывают разных видов
в данном случае разрешение
нет чтобы понять я вам скажу для лиц следующих в республику казахстан либо находящихся в республике казахстан с целью осуществления трудовой деятельности оформляется виза категории ц три
вот по данным иеис беркут выдано э продлено тридцать одна тысяча четыреста двадцать семь э виз категории ц три все
ну это в течение года видимо да например в течение года э у нас девятнадцатого года эээ работало двадцать пять тысяч иностранной рабочей силы сейчас на конец годп действующих осталось девятнадцать тысяч
и разница наверно те которые эээ без разрешения въезжают в том числе есть евразэс э поэтому там статистика у них чуть чуть другая
последовательность сначала для того чтобы сформировать квоту сначала в августе месяце все компании страны подают в местные исполнительные органы в комиссию свои заявки
кого и куда они хотели бы привлечь
затем э они эээ к сентябрю предоставляют министерству труда и также э центральные государственные органы свои заявки на привлечение иностранной рабочей силы затем министерство труда в декабре вносит проект постановление в правительство и оно утверждается
здесь эээ в этом году например э заявки от работодателей которые согласились с которыми местные исполнительные органы их было сорок три тысячи единиц
мы утвердили двадцать девять потому что мы для себя поставили задачу сократить э на сорок процентов по сравнению с прошлым годом
касательно управления координации занятости социальных программ он является рабочим органом этой комиссии поэтому в правилах написано кто еще может входить в комиссию
разрешения выдают все оформляют рабочую комиссию ведут это все за управлением координации занятости социальных программ
поэтому вот в той норме где указывается кто может быть в комиссии кроме них указано только кроме них
насчет как контролируем был вопрос
у нас существуют информационные системы иностранной рабочей силы и разрешения выдаются электронно они не бумажные оно все идет через егов поэтому эээ любое
через это контролируем и то что говорили в прошлые годы если где то квоты не хватает потом мы приказом э могли менять по заявке одной области с разрешения другой области перекидывать несколько единиц с одной в другую
біржан бидайбекович там к вопросу дополнение
вот местные исполнительные органы подают заявку да вам дают да заявку иә
а вы все заявки утверждаете или вы обсуждаете там сами

жұмысшы топта қараймыз еңбек министрлігі мысалы ы былтырғы жылы бізге жаңа қырық үш мың бірлікті берді
осындай әр облыстан жинаса сосын біз айтамыз жоқ мына төртінші категорияң көп мынандай мамандықтарды өздерің нарықта табуға болады деп соны біз енді кесеміз оны
сөйтіп кеше жиырма тоғыз мыңға тоқтап соны біз өкіметке ұсынып енгізіп бекіттік
жақсы рахмет
рұстам мұратұлы дополните да
я думаю я понимаю суть вопроса
мхм давайте ну здесь еще категория иностранцев которые значит эээ проходят вне квоты
это привлекаемые вот эээ такими организациями как международный финансовый центр астана мфц привлекаемые в качестве первых руководителей организаций инвестирующих свыше пятидесяти миллионов там долларов
есть таких тридцать две категории работающих с проектами более одного миллиона и так далее и таких категорий тридцать две которые
поэтому вот цифры они немножко разнятся

ведется иии не каждому отдельно ведется учет
сегодня кто то мне может сказать на сегодняшний день сколько иностранных эээ граждан и лиц без гражданства э трудится на территории республики казахстан по всем направлениям
такого же среза нету
есть границы вот мвд скажем да да они указывают цель визита туризм работа и так далее и
а у вас есть данные да сейчас в цифрах
уехать пересечение я говорю вот просто мы сколько э мы думали вначале что у нас вот получение разрешения эээ привлечение иностранной рабочей силы окончательная цифра которая
теперь у нас выясняется одно второе третье завтра мы скажем начнем считать преподавателей эээ иностранцев которых мы привлекаем там до уровня проректоров
да есть и такие
марат шадетханович если у вас данных нету в письменном виде дадите
так точно хорошо
да жақсы жақсы

иә мхм ы бұл мәселені біз кеше ғана жұмыс тобына қарастырған болатынбыз ы өзбекстан мен қазақстан арасындағы миграция мәселесіне арналған жұмыс тобының ы біздің комитеттің атынан мен басқарған болатынмын
бүгін кеңейтілген отырыс болды сондықтан э тема для нас свежая
ы бұл жерде енді мен ыыы мвд ның өкіліне сұрақ қойғым келіп отыр
жаңа біз цифрлардың әртүрлі екенін көріп отырмыз
ыыы жаңағы цифрлардың әр мәселе бойынша бөлек бөлек келіп отырғанын көріп отырмыз
ал енді жалпы сұрақ осы мәселені зерттейтін ы айналамыздағы әлеуметтік экономикалық
превентивтік шаралар жасауымыз керек
сондай бір орталық бар ма орталықтандырған жүйе
жаңа айтып кеткендей біз
өзіңізге кеше баяндағандай бес жүз екі мың деп жаңағы өзбектерге келтірдік қой осындай рұқсат берілген арасында жүз он жетісі созылған сонымен бес жүз екі болып отыр
ы төрт жүз он төрт мыңдай жаңағы рұқсат берілген деп сіздерге баяндағанбыз
одан кейінгі жаңағы айтып кеткен і министріміз айтқандай і квота он тоғыз мың бар
одан кейін жаңағы отыз екі категориясы бойынша оның да есебі бар бізде барлығы оның бәрін
и жаңағы екі мың ііі астам біздегі ыыы жаңағы шетелдік ыыы азаматтарды ыыы жұмысқа тартып жатқан предприятияның барлығының паспорты бар бізде
мхм кімде қай жерде қанша адам істеп жатыр қандай елден келіп жатқанын бәрін
оның барлығына біз і жаңа жазба түрде сіздерге есебін берейік
микрофон алғаннан кейін ііі мұрат бақтиярұлы бірнеше сұрағым бар жақсы жақсы
ы жыл сайын м біздің шегараны екі миллионға жуық өзбек азаматтары екі жарым миллионнан иә екі жарым миллионнан астам өзбек азаматтары ыыы кесіп өтеді екен осы жерде жұмысқа келеді екен
жаңа нұржан бидайбайұлы өзіңіз айттыңыз өңірдің тапсырысы бойынша біз сол жаққа мамандарды беріп отырамыз деп бірақ і жаңағы шегарадан өткен ыыы мигранттардың көбісі еңбекті оңтүстік жағында ғана жасайды екен жұмысты
солтүстік жағынан я тапсырыс түспейді ме я оны реттеп отыратын орган жоқ па
өйткені мына солтүстік өңірлерде жұмыс қолы тапшы ол бәрімізге белгілі бүгін
олар неге ііі жаңағы еңбек етуге келген өзбектер көбіне көп оңтүстік жаққа ы тоқтап қалады сол сұрақ
содан кейін келесі сұрағым еңбек нарығында шетелдік жұмыскерлер соның ішінде шетелдік компаниялар біздің отандық компанияларды еңбек нарығына ысырып шығарып тастап отыр мәселен
қазіргі таңда ы біздегі мәліметтер бойынша жол құрылысын
алатын мамандар кім және қазіргі жағдай алдағы уақытта қалай өзгереді
осыны бақылауда ұстап отырғандарыңыз бар ма осы менің сұрағым
м жақсы рахмет жауап бірден
мен жаңа дана өмірбайқызының ііі алғашқы сұрағы бір бізде елімізде осының бәрін зерттейтін бір институт бар ма деді
мен оны басқаша дедім бұны барлығын қосып қарайтын бізде мемлекеттік орган жоқ шынайы келсек
иә визасыз келеді мына жақта рұқсатымен бізде әкімшілік басқасы
сондықтан мысалы ресейде федеральная миграционная служба дейді
ол жерде мына сыртқы істер министрлігінің функциясы ішкі істер министрлігінің функция еңбек мәселесі барлығы бір жерде
бізде мысалы бұл көші қон еңбекпен ғана не қылмайды ғой біздің этникалық көші қонымыз бар ішкі көші қонымыз бар оңтүстіктен солтүстікке дейміз
мына сырттан келіватқанда бізге келіватқан кісілер тек қана жұмыс істеуге келмейді оның жаңағы туризм арқылы соның бәрін бірлестіретін институтымыз жалпы бір орган болғаны дұрыс шығар
бірақ оны міне он шақты жыл болды неше түрлі ііі ұсыныстар мен құрды бұзды сонымен қазір осындай жағдай
кезінде агенттік болды ғой иә
жаңағы екі миллион өзбек келіп ііі солардың ішінде енді жұмыс істейтіндер солтүстікке бармайды жаңа жұмыс күші көп оңтүстікке баратын
бұл жерде біздің жаңағы компанияларға рұқсат беру болсын ішкі істер министрлігінің жаңа жеке тұлғада жұмыс істейтін рұқсат болу үшін оны бәрі кім жұмысқа тартады соған байланысты
егер де мысалы мына мәліметін ііі ішкі істер министрлігін қарайтын болсақ жаңағы төрт жүз он төрт мың шетелдіктерді өзінің үйіне
жұмысқа салып жатқандардың басымы мысалы міне атырау облысы алматы облысы түркістан маңғыстау және алматы қаласы
сол жерде шетелдікті үйіне жұмсауға жағдайы бар кісілер көбірек шығар
сондықтан оны мысалы ешкім мынау солтүстікке бізге жұмыс күші керек деп жаңа өзбек азаматы сен сол жақта бір жеке тұлғаға жұмыс істе демейді бұны жеке тартатын адам өзі ұсыныс жасайды і мвд ға
ұлтты айтпай ақ қояйық мигрант деп сөйлейік те мигрант
бізде де жаңағы компаниялар өздері сұранысын жасайды ал жаңағы бізде айти компанияларда ыыы украинадан істейді дедіңіз иә басқа құрылыста
енді оның бір ііі талдауы бір айтарлықтай жасалып жатқан жоқ бұл жаңа кәсіпорындардың өздерінің ы тапсырысымен реттеледі қай шетелге
расында да бізде жаңа айти салада көбінесе украинаның азаматтары квотадан тыс келіп отырғандар ма
жо жоқ бұл кваотаның ішінде жүргендер самые ценные кадры
иә соның ішінде

құрметті нұртөре байтілесұлы мұрат бақтиярұлы менің бір ы екі сұрағым бар
мына ііі биылғы жылы енді квотаның саны азайтып қысқартылыватыр ғой
қазір ыыы біздерге қытай халық республикасынан жаңағы сырттан келушілердің басым бөлігі сол жақтан екендігі айтылды
көші қон туралы заңының қырық екі қырық сегізінші бабында
көшіп келушінің қазақстан республикасына келуіне ұлттық қауіпсіздікті қоғамдық тәртіпті және халықтың денсаулығын қорғауды қамтамасыз ету мүддесі үшін деген

міне коронавирус деген дерт шыққанын бәріңіз жақсы білесіздер
ііі осы заңның мына несінде ы тағы он бірінші пунктінде ііі қазақстан республикасына келу үшін қарсы айғақтар болып табылатын аурулары болған кезде деген бап бар яғни
осы шетелдерден келетін жұмыс күшінің денсаулық жағдайын қадағалау қандай деңгейде
көп жағдайда енді коронавирустан бөлек ы мысалға жаңағы туберкулез басқа да жұқпалы аурулармен ауыратын адамдардың да ыыы келетіндігін енді хабардар
бірге алматы облысында ыыы елді мекендерді аралап тұрғындармен кездесу кезінде
әсіресе көршілес і мынау ерен қабырғаны жайлаған елден ііі келіп біздің қазақ қыздарына үйленіп азаматтық алып жатыр деген әңгіме өте өткір қойылды қатты айтылды
осындай і жолменен қанша шетелдік азаматтық алды
осының тізімі саны нақты мәліметі бар ма
осыған жауап берсе
жақсы рахмет кім жауап береді
енді ана бірінші сұраққа бірінші сұрақ сізге шығар иә
ана шегараны өткенде мына бүгін коронавирусты айтпасақ заң бойынша кез келген шетелдіктің жаңа медициналық страховкасы болу керек сондықтан ол келген кезде оны қазір
тәртіп бойынша денсаулық сақтау министрі тарапынан да мына шегарада егер мынау эпидемия болмаса бір соның бәрін зерртеп шегарадан өткеннен зерттеп жатқан ондай тәртіп жоқ
ол келген кезде оның страховкасы болу керек егер де ол і жаңағы і науқастанып қалса сол страховка негізінде і емделеді
ал енді бүгінгі коронавирусқа қатысты шегараның бәрін жауып тастаған
і мына сыртқы істер министрлігі де айтып қолдай і ішкі істер де иә шегараның бәріне қазір виза ештене берілмейді
әрине жаңа жұмысқа тартыламын деген жаңа күтіліп отырған мамандардың бәріне і компанияларға да түсіндіріп жеткізіватырмыз ол шетелдіктер қытайдан келмейді
өзіміздің жаңа ішкі подрядчиктар іздеп жаңа жобалаған жаңағы жоспарлаған жобаларды әрі қарай аяқтау керек деп
ал жаңағы үйленіп барып азаматтық алатын мына кісілерде
мұрат шәдетханұлы сіз қосып жіберіңіз
былай келсек оны жаңағы
тыйым салынатын заң ондай заң жоқ бізде заңнама
ол енді жеке бастың өзінің шешімі ғой біздің қыздар шығады ма жоқ па дегендей
келісесіз қазіргі күнде мына күнде енді жаңа коронавирус бойынша барлық шетел айтып министр айтып кеткендей жаңағы
шекараларымыз жабық ешқандай қарым қатынас жоқ әр жақтан келіп қазіргі үйленейін деп жатқан адамдар да жоқ
ал мына і жаңағы денсаулық бойынша тағы қосымша м біржан бидайбекұлына
біздің мына қазіргі орталықтарда центр миграционных услуг ол жерде барлық жаңағы ііі жұмысқа тұратын адамдарды
денсаулықтарын тескеріп отырады рұқсат беруші
марат шәдетханұлы әріптесімнің ммм сұрағының арғы жағында мынандай ой жатыр мысалы қазақ азаматының қызы қытай азаматына тұрмысқа шығады
шыққаннан кейін ана қытай азаматы белгілі бір уақыттардан кейін қазақстан азаматы бола алады ма соны сұрайын деп жатыр
м бола алады бола алады ол
неше жылдан кейін болады қолданыстағы заң бойынша
үйленген соң кейін оның мерзімі жаңағы ііі үш жылдың ішінде і үш жылдың ішінде жаңа біздің азаматтығымызды иә
статистикасы бар бар шығар біз оны жазба түрде берейікші қанша
жазбаша түрде беріңізші жазбаша түрде беріңіз
рахмет оны біз ана загстан сұрауымыз керек қой бізде
иә ол енді министрлік ыыы әділет министрлігінде ғой
министрлігінде содан кейін сол себептен оны тексеріп жауабын сіздерге берейін қанша қандай
так сенатор айгүл

дополнительно а их родители его родители тоже могут стать гражданинами казахстана дети которые родились в китае
они тоже могут стать гражданами казахстана
и значит здесь вопрос идет о близком родстве и поэтому да эээ значит через определенное количество времени у них возникает
да тенденция эта опасная

жақсы айгүл жарылқасынқызы
рахмет мұрат бақтиярұлы
жаңа жеке тұлға да еңбек мигрантын шақыра алады деп айттыңыздар сол қанша адам шақыра алады
содан кейін ол жыл сайын шақырады әсіресе маусым
маусым кезінде ғана қажет болады шақырады оны ұстайды қайтып жібереді ол қайтып айналып келеді сөйтіп жүрген кезде өзі мынау маусым да бітеді өзі жыл сайын осылай қайталанады
осыны реттейтін қандай і мәселелер бар
екінші менің сұрағым ы біздің қандастарымыз шетелдегі олардың азаматтық алуын алу рәсімін жеңілдету мәселесі көтеріліп жүр қазір соңғы кездері осы бойынша не айтар едіңіздер
бірінші сұрақ марат шәдетханұлы сізге шығар
мына қандастармыздың ііі біздің өкіметтің азаматтығын алу рәсімі басқаларға қарағанда жеңілдеткен
қазір біздің і қандастарымыз үш айдың ішінде жаңағы құжаттарын әкеліп ііі ана басқа өкіметтің ііі несінен ііі азаматтылығынан да шыққанын
дәлелдемей ақ бізге документтерін өткізсе үш айдың ішінде біз оны тексеріп жаңағы ұлттық қауіпсіздік ііі комитетінің жағынан ешқандай ііі қарсылық болмаса
бестен артық алуға болмайды ы сосын ааа жұмысқа ма иә жеке иә бір ыыы жаңағы біздің азамат бес адамға шейін жаңағы шақырады
содан кейін ол реттелген жаңа қандастарымыз туралы толықтырып кетейінші

жалпы бізде мынандай ұстаным біздің қандас бауырларымыз шетелден қазақстанға келген кезде оның негізгі мақсаты
қазақстанның азаматы болсам ба деу керек сондықтан осы тұрғыдан ана шегараны аттағанынан бері бүкіл жеңілдік қазір заң
тұрақты тұруға ықтиярхат алған кезде оның төлеу қабілеттілігін депозиті болудың қажет емес і бірақ бір ерекшелігі бар екен ол әуелі
і жаңағы ықтиярхат алу керек екен вид на жительство үш ай одан кейін азаматтыққа береді тағы да үш ай
қазір мәжілістен құдай қаласа заң шығады сіздерге келеді сол жерде біз өзгеріс енгізіватырмыз оның беретін құжатының бәрі түрі бірдей
сондықтан жаңағы ыыы иә тұрақты тұруға да азаматтыққа да құжатты бірге беріп сол екеуі қатар жүріп үш айдың ішінде азамат
мен і сұрағым жаңағы ыыы нұртөре байтілесұлының ыыы сұрағының жалғасы ретінде
біз алматы облысының іле ауданына барған кезде бір топ азаматтармен кездесіп соның ішінде ақсақалдар осындай үлкен мәселені көтерді
ііі жаңағы қытайдың азаматтары ыыы келіп осы жерге ыыы әдейі келіп осы жерге жер алу үшін басқа да бір жағдайлар үшін
ыыы біздің осы жергілікті ы қыздарға үйленіп ыыы олар тұрмыс құрып содан кейін ы тез арада осы азаматтықты ала қояды
оның үстінде і біздің өзіміздің ыыы бауырлар қандастар ыыы келген кезде ұзақ уақытқа дейін осы азаматтықты неліктен ала алмай жүреді деп
сондықтан да мен ойлаймын осы іле ауданында бұл мәселені өте қатты көтерді шулап м кетті кісілер сондықтан сол жерде бір і түсіндіру жұмысын жүргізу керек шығар мына жерде
і ішкі істер министрлігінен ыыы вице министр отыр ыыы сол кісіге де менің м айтайын деген уәжім осы
ы менің сұрағым ммм үй шаруашылығындағы ммм мына ыыы жұмыс жаса жасауға келген азаматтар қаншама жылға келісімшартпенен мына договорменен жұмыс жасайды қанша жылға беріледі ол бірінші сұрақ
және де ол ыыы мына ы жиырма бір миллиард теңге біздің бюджетімізге қаражат түсті депсіздер і мына жердегі ақпараттардан бірақ бұл азаматтардың ммм осындай үй шаруашылығында жұмыс жасайтын саны бұдан да көп деп
мен солай ойлаймын және ы бұдан да ы бұдан да екі есе ыыы қаражат түсетіндей жағдай бар деп ойлаймын олардың неучтенных очень много таких вот особенно в алмате в алматинской области енді атырау жақты білмеймін
келесі сұрақ м қанша жоғарғы оқу орындарында колледждерде і мектептерде шетелдік менеджерлер тартылған бүгінгі күні оның сіздерде ыыы несі бар ма тізімі бар ма
ммм одан кейін барып ыыы проректорлар декандар ы кафедра меңгерушілері олардың орташа жалақысы қандай біздің сол і жоғарғы оқу орындарында мектептерде колледждерде жұмыс жасайтын і педагогтарымызға қарағанда рахмет
динара жусупалиевна біз ана үй шаруашылығына мен енді ыыы үшін жауап бере берейін мен түзеп
ііі қанша жылға беріледі дейсіз бұл жерде жаңа трудовой патент дейміз оны бір айға екі айға үш айға беріледі я болмаса сен үш айдан кейін оны созуға болады бірақ он екі айдан аспауы тиіс
жаңа жиырма бір миллиард деген егер мәлімет болса бұл бес жылдікі шығар где то бір бес алты жыл і алты миллиардтың көлемінде бұл кісілер төлейді
иә оның жаңағы ііі ставкасы екі айлық есептік көрсеткіш
қазір біз і мәжілісте заң жобасы жатыр соған біз жаңа екі есе көбейтіп жатырмыз төрт айлық есептік көрсеткішке мына экономикалық пайдасын бір ұлғайту үшін ақыры келіп жатқан соң кейін

иә ал енді одан асыра келіп жатқан шығар деватсыз ғой енді ондай болуы мүмкін енді ол заңсыз көші қонды бұл кісілер
ондай і жаңағы оқиғалар болады жаңа айтып кеткендей баяндамада айтып кеттім ғой былтырдың өзінде он алты мыңнан астам шетелдіктер ы сондай өзінің келгенін еее саласында істемегеніне тартылып кетті
біздің екі жарым мыңнан астам і жұмыс берушілер де жауапқа тартылып жатады сондай
жоғарғы оқу орындарда қанша шетелдік мұғалімдер мамандық істеватыр деген
оны енді менеджерлер оны енді анау ааа деректер қорынан теріп көруімізге болады қазір қол астында жоқ бірақ оның ішінде бізде жаңа жеңілдіктерде
еее из числа профессорско преподавательского состава высших учебных заведений оны босатылатыны бар ы разрешение
соңғы мәлімет бойынша жүз бес ондай жаңа профессорско преподавательский составтан бар ііі заң бойынша рұқсат алусыз жұмыс істейтін
енді олардың жалақысын орта жалақысын біз енді ондай қол астымызда мәлімет жоқ
біз оны өткенде көтерген і журналистер де жаңа шетелдік компания тексеріватсыздар ал университеттерді тексеруге болады ма деп егер де ондай тапсырма болып беріліватса онда тексеруге болады
ол негізінен енді анау жоғарғы оқу орындар ол назарбаев университеті назарбаев мектептерінде ғой негізі и басқа нелерде де бар иә

так қанағаттанды болды үшінші сұрағыңыз бар еді ғой тағы да үшінші сұрақ жаңа
жаңағы үйленген кезде бұл азаматтықты берудің негіздерінің бірі егер де жұбайы қазақстан республикасының азаматы болса жаңа үш жылдың ішінде жаңағы шетелдік азаматтыққа құқы пайда болады деген норма бар заңда

дегенмен біздің азаматтықты алу үш жыл деген аз ғана уақыт қой
соны көбейтсе қалай болады деп жатыр ғой америка ұлыбритания
одан да көбейту керек оны
ол общие порядки жоқ мен жаңа мемлекеттерді айтып тұрмын он он бес жылда әрең береді
араб эмиратына мүлдем бермейді иә
үйленсе иә қазақстан азаматы менің көзімше міне он бір жыл дегенде әрен алды

үш жылда бес жылда ол өте аз
вообще қарау керек мәселе үлкен мәселе көкейтесті мәселе
і біз енді көршіміз ғой сондықтан да оны абайлау керек қарау керек
зерделеп ы зерделеп

оның әлеуметтік жаңағы басқа бір келетін болса оның бәрін зерделеп
ол саяси жағы да бар ғой сондықтан да сізбен келісеміз сіз жаңа уәде бердіңіз ғой бізге ыыы жазбаша түрде осы тұрмысқа шыққан нелердің санын енді бізде әділет министрлігі бар
көрейік иә содан кейін сіздерге сол нені мені еще жазып қойшы
жақсы сенатор бақытжан тұрсынұлы рахмет
қанша шетелден келіп мұғалімдер істеп жатыр
реті келсе жалақысын да берсе
соңымен қазақстанның мектептерінде ііі қанша мұғалім менеджер істеп жатқанын осыны жазбаша түрде берсеңіз жақсы болар еді
келесі сұрағым менің енді бүгінгі күн тәртібінен кішкене сыртқа шығады
осы қазақстанның қанша азаматы
сыртта жұмыс істеп жүр осындай
третий мой вопрос здесь сложная терминология
вот то что вы говорили девятнадцать тысяч это в основном
регулируемые специальности
и хорошо что министерство труда с вашим приходом очень активно за национальную систему квалификации взялись
но тем не менее отрасли казахстана никак не хотят в этом направлении двигаться
принимают какого уровня и так далее это нам дает очень хороший стимул если они привозят какого то специалиста говорят такого в казахстане нет то мы говорим посмотрите отраслевые рамки квалификации да
у нас такой же специалист есть который соответствует вот этим требованиям и вопрос отпадает
это мы поднимали на уровне министерства тогда геологии было на министерство энергетики было вот эти все
что делается қандай жұмыстар істелініп жатқанын бір ауыз айтсаңыз
мағжан тұрсынұлы жаңағы назарбаев университет басқалар жазбаша береміз анықтап
екіншісі ііі қазақстан республикасының қанша азаматы сыртта жұмыс істеп жүр кім біледі есебі бар ма деген
есебі жоқ себебі біз қазақстанда қазақстанның азаматы сыртта жұмыс істеу үшін мемлекеттен рұқсат сұрау міндетті емес сондықтан оны тек қана шегараны асқаннан біліп отырамыз кім не деп айтты кетіп баратып
мен жұмысқа кетіп баратырмын деп мен қонаққа кетіп баратырмын сол арқылы білеміз
біздің мына евразэс тегі мәліметтер бойынша мысалы мвд лар бес елдің арменияда бізде он бес қазақ жұмыс істеватыр қазақстандық белоруссияда екі жүз жиырма тоғыз және ресейде алпыс мың екі жүз қырық алты
сегіз адам өзбекстанда кешегі мәлімет бойынша он бес он бес адам
он бес адам қырғызстан мәліметін қырғызстан мәліметін бермеген иә
жаңағы отраслевые рамки квалификации
ол ы мағжан тұрсын біз бір үлкен і жұмыстың аяғына келдік
бұл ұлттық біліктілік жүйесі национальная система квалификации оның үш звеносы бар
біріншісі жаңа кәсіптік стандарт профессиональный стандарт бизнестің білім беру жүйесіне дағдысы білімі жөнінде талап
екіншісі білім беру бағдарламалары соған сәйкестену керек
үшіншіден шыққан кезде жаңағы независимая сертификация оценки квалификации
соның профессиональный стандарттарды всемирный банктің жобасы бойынша бес жүз елу профстандартты бүкіл экономиканы қамтитын әзірлеп біттік
осы жылы өткенде біз аймағамбетов мырзамен меморандумға отырдық сөйтіп осы жылы біз бүкіл білім беру стандарттары мен бағдарламаларын кәсіптік стандартқа бейімдеп жаңартамыз жасаймыз
сөйтіп жаңағы отраслевая рамка квалификации деді оның отыз алты түрі керек болды оның бәрін әзірлеп бекіттік
енді жаңа сіз айтыватырсыз шетелдік маман келген кезде сенің мамандығың бізге келеді ме келмейді ме осы күнге дейін еткс пен жүрміз
болашақта қазір біз соған келе жатырмыз еткс жойылу керек те соның орнына мынау профстандарттың негізінде сол шығады
соны біз енді жиырма бірінші і жиырмасыншы жыл бізде енді соңғы завершающий жыл
осы жылдың аяғында біз бір жақсы жүйеге жетеміз
жақсы тағы да әріптестер нариман төреғалыұлы
рахмет мұрат бақтиярұлы менде бірнеше сұрақ бар бірінші нұржан бидайбекұлы өзіңізге
жаңа серік шыңғысұлының сұрағының жалғасы
енді жаңа айтқандай ыыы жергілікті атқарушы органдардың рұқсатымен келген он тоғыз мың адам ішкі істер министрлігінің жаңағы трудовой эмигранттар дейміз еңбек эмигранттары төрт жүз он төрт мың адам
және ііі сыртқы істер министрлігінің инвестициялық жобалары бар рұқсатсыз келген отыз бір мың адам
және жаңағы тізбе бойынша жүз мың адам әртісі бар мұғалімі бар басқасы бар летчигі бар деген сияқты теміржолшысы бар
жаңағы тек жүз мың адам сіздің санағаныңыз тек мұғалімдер ме жүз мың жүз бес мың адам дегеніңіз
жаңа жүз бес адам а жүз бес адам дедіңіз бе вот
енді мен айтайын деп отырғаным жаңа баланс біз келтіре алмай отырғанымыз сол ғой енді өз бетінше келіп жатқан шетелдіктер бар оны білесіздер заң бойынша
және жаңағы арнайы рұқсат алмайтын тізбе бойынша әртісі бар мұғалімі бар жаңа мен айтқан категориялар бірнеше категория
солардың ыыы қазір сізде балансы бар ма бүгінгі күні бәрін қосқанда жоқ па ол бірінші сұрақ
екіншіден енді мынау ішкі нарықты біз қорғауымыз керек да біздің басты мақсатымыз заңның да басты мақсаты
осыған байланысты осы мына министрліктермен плюс таможняның арасында база бар ма единая база бәріміз біріктірген интеграцияланған былай айтқанда
осы болмағанша біз жаңағы бас аяғына жете алмаймыз себебі қазір өздеріңіз білесіздер жаңағы келді келгенде егер
база болса сіз көріп отырасыздар қаншасы туристтер қаншасы жаңағындай жұмыс істеуге келді немесе жаңа уақытша келді үш айға дейінгі
осындай база бар ма жоқ па екінші сұрағым
тағы бір сұрақ марат шәдетханұлы сізге мысалға жаңа төрт жүз он төрт мыңның почти жүз он жетісі енді жиырма бес пайыздан жоғары адамдар қайтадан продлевать етіп отыр
бұлар келген екі айлық мрп ны төлейді рұқсат алған кезде сосын қайтадан ы рұқсатын жаңағы бір айға екі айға үш айға созып отыр ғой сол кезде қайтадан төлейді ме ақшаны төлеп отыр ма
төлеп отыр соны біз неге жаңа бір ай үш айға дейін бірден мүмкіндік
жо жоқ бір жылға дейін білемін ғой соза аласыздар үш айға бірден мүмкіндік беруге болады ма бір айға емес үш айға ал деп
заң бойынша иә сондай мүмкіндіктерді бір жылға шейін қарастыру керек сияқты мынау
себебі қайта қайта соза бергеннен кейін өздеріңізге де ол оңай болмайды ғой енді
сіздер біліп отырсаңыздар он екі айға алды немесе алты айға алды ең аз дегенде
бұл кісілерде бір екі немесе үш айға беріледі кейін созылады ол дегенде ана ііі көші қондық бақылау ыңғайлы деп жасаған басында енді үш ай сайын келіп тұрады ғой
қайтадан тексеріп алуға болады тірісің бе барсың ба жоқсың ба
енді біржан бидайбекұлы сізге алғашқы сұрағымның жалғасы әрі қарай
мысалға жаңа бірінші екінші категорияда бізге келіватқан жергілікті
кадрлар даярлау жаңа кәсіби ііі біліктілігін арттыру деген сияқты
сол шарттар бойынша қанша адам бүгінгі күні жаңағы сол шарттар бойынша орындалды соның ішінде қаншасы жұмысқа орналасты себебі біз шарттарды қойып отырмыз да оның арғы жағында
тиісті бақылау жоқ деп мен ойлаймын
неге деп айтайын көптеген шетелдік компанияларға барған біздің қазақстандық азаматтар жұмысқа орналаса алмай жүр
орналасар кезде талаптың там неше түрін көресіз
ағылшын тілі керек пе басқасы керек пе талаптың бәрін қолдан ойлап шығарыватыр мынау компаниялар
оны қадағалау мүмкін емес әрине мен түсінемін
оны талай өзіміз сол жерде отырғанда талай жібердік жұмысқа орналастыра алмағанбыз бағып отырып қадағалап отырып себебі жаңағы жердегі кадрлардың жаңағы ыыы мәселесі бар өзіңіз білесіз иә
сол жерде қандай жағдайларда жұмысқа алып отырғанын сондықтан да осы жерде ережелерді қайтадан қарастыру керек сияқты талапты күшейту керек сияқты мен айтайын деп отырғаным
шетелде егер де мысалға германияның тәжірибесін алатын болсақ рұқсатсыз кірген азамат заңсыз әкелген шетелдіктер болса
бір мың евро ай жүз мың евро штраф салады немесе үш жылға дейін даже қылмыстық жаңағы іс қозғайды екен
егер де ііі ақысы көп басшылық қызметке заңсыз әкелген жағдайда бес жүз мың евро штраф деген ол
ощутимо одан кейін екінші адам уже жоламайды оған немесе жаңа бес жылға дейін қылмыстық жаңа жауапкершілікке тартады
жаңа екі жерде де осындай жауапкершілікті күшейту керек сияқты деген менің өзімнің жаңағы сұрағыммен қоса ұсыныстарым
сосын мына жұмыс беруге қатысты мынау шарттарға
шарттар деппін ғой ережеге тиісті рұқсатты ай ережені тиісті ережені то есть күшейту керек
мысалға айтайын деп отырғаным мына жерде біздерде бар ғой қазақстанның жаңағы азаматтарының бірінші екінші санаттарына жататын жұмыскерлердің саны
кемінде жетпіс пайыздан ыыы кем болмау керек немесе саны үшінші төртінші санаттарға жататын болса тоқсан пайыз шартты
ол енді тоқсаныншы жылдары мынау екі мыңыншы жылға дейін понятно енді білікті мамандар керек болды енді қазір бізде білікті мамандар көп ақ
сондықтан да мынаның санын проценттік сандардың көбейту керек сияқты жетпіс емес ана жерде тоқсан ба жүз пайыз ба деген сияқты оны қарастыру керек
жақсы жауап
бірінші жаңағы ы жергілікті әкімшілік он тоғыз мың берді төрт жүз он төрт ішкі істер беді отыз бірі шетел і сыртқы істер министрі соның балансы бізде бар ма деп
менде оның балансы жоқ ондай біз өзімізге мақсаттап қоймаймыз себебі әр министрлік өзінің алдында қойған міндеті бойынша
менің міндетім мен еңбек министрлік менің құзыретімде солай тұр шетелдік жұмыс күштеріне рұқсат беру тәртібін реттеу
дұрыс оны әкім сондықтан мен рұқсат берген менде ақпараттық электр қоры бар рұқсат берілген кісілердің бәріне мен нақты жауап

мына жерде мысалы төрт жүз он төрт мыңның ішінде олар виза алудың қажеті жоқ
виза алатын кісілер сондықтан бұның бәрін басында айтқандай бір
жалпы бір мемлекеттік орган болмайыннша өйстіп әр жерден өзіміз де бөліп отырамыз
бізге мысалы сұрақ қойып маған тапсырма берсе мен мына кісілерге жүгінемін сыртқы істер министрлігіне жүгінемін сөйтіп жинақтаймын
бізде де жиналыста мысалы мені баяндамашы қылып қояды өкімет
соны мына кісілерден жинаймын да мен мысалы баяндаймын өзі тәртіп сондай жақсы түсінікті ол түсінікті мхм
ііі жаңа бірінші екінші категорияда ерекше шарттар сақталды ма олар жұмысқа орналастырды
ол ерекше шарттар жойылып кеткен он алтыншы жылы он жетінші жылдан бастап ондай ерекше шарттар жоқ
жұмысқа оранластыру керексің оқыту керексің оның орнына жаңағы салық салық енгізілген
жоқ бірінші екінші категорияда жоқ ешкімде жоқ
ііі оны біз қазір айттым үшінші төртінші категорияға заменаны енгізбекшіміз сол ерекше шарт беретін
жаңа штраф заңсыз әкелсе оны енді ішкі істер министрлігінің тарапынан жасалып жатады
жұмыс берушілерге ережені қатаңдату жөнінде енді жетпіс те отыз тоқсан да онды білесіздер иә мына бірінші екінші категория
қазір шынымды айтсам оны ііі шетелдік компаниялар инвестор болсын ауырсынады
осыны қатты ауырсынады
мысалы жетпіс бізге отыз процент деген аз дейді өкіметке шығып жатады жалынып жатады сондықтан осыны біз сақтап отыру ол да біраз бізге
жақсы норма әйтпесе одан да асып кетпекші
сондықтан бұны енді әрі қарай сексен жиырмаға тоқсан онға бірінші екінші категорияны қиындау болатын шығар
жақсы так онда менде бір екі үш сұрақ бар қысқа қояйын қысқа жауап беріңіз
біржан бидайбекұлы сізге шығар мен қуанып отырмын жаңа сіздің мына ыыы стандарттарға байланысты кәсіптік стандартқа байланысты жасап жатқандарыңызға
мына екі мың он бірінші жылдары бізде і жұмысшы мамандықтары мен орта арнаулы мамандықтардың барлығы былай қосылып кетіп
айналды да вот ойларыңызда бар ма жұмысшы мамандықтарын өз алдына бөліп ана орта арнаулы мамандықтар өз алдына кету туралы
бұл бірінші сұрақ қысқаша жауап берсеңіз
оны білім және ғылым министрімен бірлесіп отырып істеу керек зат осыны бөлу керек жұмысшы мамандығы бар ол тоғыз ай оқиды бір жыл оқиды
ыыы ол неше класстан кейін тоғызыншы класстан кейін бе или он бірінші класстан кейін бе осыны бөлу керек
біз ұсыныс қылып бергенбіз осы есіңізде жүрсін қазір жауап бере алмасаңыз ойыңыз қалай сіздің
міне біз ана сегіз сатыға бөлдік қой бұрын төрт сатылы еді ғой соның ішінен былай көру керек
жақсы ойыңызда жүрсін дегенім ғой бұл бірінші сұраққа жауап алынды екінші сұраққа
мен ұлттық банктен мәлімет алдым енді ұлттық банктен бүгін ыыы өкілдері жоқ ау деймін
мың тоғыз а екі мың он тоғызыншы жылдың бірінші жартыжылдығы қазақстан республикасының резидент және жеке тұлғаларының өзбекстан республикасына аударымдары алпыс миллион доллар болған жартыжылдықта
тәжікстан республикасына жетпіс мың он төрт мллион доллар
өзбекстан ыыы өзбекстан республикасының тұлғаларына он жеті ыыы миллион доллар тәжікстан республикасына бір миллион
вообще сексен миллион долларды біз шетелдің азаматтары өзінің еліне үйлеріне аударған

енді бір жыл деп алатын болсақ мысалы бір жыл деп алатын болсақ онда бір жүз алпыс миллион долларды біз сыртқа осы неге лақтардық иә
біздің еліміздің ақшасы сыртқа ғой сыртқа шығып кетті ал жаңа сіздің
мен ііі сізге айтайын ол сіздікі алты ай болса менікі тоғыз айы бар
тоғыз айда өзбекстанның азаматтары өздерінің еліне жүз сегіз жарым миллион доллар аударған
тоғыз аймен айтып отырсыз енді тоғыз аймен
жалпы шетелдіктер бізде жүрген сыртқа тоғыз айда жеті жүз алпыс миллион доллар аударған масқара
ал біздің қазақстандықтар шетелде жүрген қазақстанға үш жүз сексен үш миллион доллар аударған балансы үш жүз жетпіс жеті
бұл жерде ііі мысалы жаңа сегіз де екі миллиард деген салым ы бұл кісілерге жаңа екі расчетный ол салық ретінде төленеді ғой табыстың салығы
ал енді мынаны ыыы ешкім бұған енді бұл дүниежүзіндегі

мысалы біз экономикалық жағынан дамыған болған соң мынау басқа көршілес елдер бізге келіп сол жоғары табыс табамын деп келеді
жоқ бұлар енді қабылдаушы мемлекетпіз қабылдаушы біржан бидайбекұлы бұлар доллармен аударады ғой солай ғой біздің банкіге барады жоқ доллармен аударады демеймін бұл енді ұлттық банк доллармен береді мәлімет
жоқ жоқ жоқ жоқ бұл мигранттардың көпшілігі бізде жұмыс жасаватқан мигранттар ол теңге көлемінде осында жалақысын алады
біздің долларымыз кетіп жатыр былай қараса
вообще бұл ойланатын мәселе ойланатын мәселе енді бір миллиард доллар кетіватыр ғой
тағы бір жағы бар мына бізде еэс тың өзбекстан і өзбекстан кірмейді ресей і беларусь ііі жаңағы қырғыз армениялардың біздің келісімдер бойынша жаңа еэс тың ішінде мына
жұмыс істейтін адамдарға ешқандай кедергі жасауға мүмкіндігіміз жоқ ондай
үш жүз үш жүз елу миллион доллары біздің өзіміздің азаматтар істейтін дүниелер ғой солай ма
өзімізде қалатын ақша ғой
і енді негізінен құрылыс еңбек басқа мәселелер қалады ғой мынау осы бағытта енді жеткілікті
ол жаңа сіздің айтқаныңыз неге онда өзбекстанға өзбекстандық азаматтарға шектеу қоймаймыз негізінен сол кісілер енді олар ақшаның көбі
ақшаны босқа өткізіп жатқан жоқ олар жаңағы еңбектен ол еңбек і несі төлемі ғой оны қалай шектейсіз
шаруашылыққа байланысты жеке тұлғаларда істейтін еңбек қызметіне байланысты
бұл енді қалыптасқан нәрсе мысалы жаңа дұрыс айтып отырсыздар колданыстағы заң бойынша бір ай екі ай үш айға дейін
і үш ай біткеннен кейін ол міндетті түрде қазақстанның шегарасынан шығып қай елден келді соған барады да кіреді де сол өзінің елінен қайтадан шығып кетеді
иә бір күн бойы емес бір сағатта бір сағатта кетеді
былайша айтқанда формальді нәрселер
енді жаңа заңға енгізіватсыздар ма оны ыыы мен соны өткенде де айтып едім осыны алып тастау керек алып тастау керек оны қажеті жоқ
ол формальді мысалы ы батыс қазақстан жақта астрахань жағына барады ресей неге баратын болса
мына жақта сарыағаш жаққа барады өзбекстан жағына солай ғой енді сондықтан да бұны алып тастағандарыңыз өте дұрыс екен
жалпы ыыы сөйлеушілер бар ма пікір айтатындар
серік а сұрағыңыз бар ма
а онда серік шыңғысұлы бірінші басынан айт рахмет
біржан учитывая ваш опыт работы и заинтересованность в результативности ее в конечном результате а не создавания видимости работы я к вам обращаюсь вот по поводу обсуждаемого вопроса в какой части
ну во первых вы наверно поняли постановление шестнадцатого года надо менять
если вы его внимательно как человек с опытом работы в министерстве прочитаете вы поймете что оно составлено ну не совсем правильно мягко говоря
там с одного на другое то про трудовых мигрантов говорят то про разрешение говорится и по комиссии нужно четко определять
вы же знаете проверяющие органы смотрят очень жестко если там не сказано управление координации занятости областной оно не сказано все
и потом эээ я очень сильно сомневаюсь что местные исполнительные органы все эти этапы работ выполняют почему у нас кривой рынок всегда
мы на этом мы этому научились уже на примере эээ госзаказа для колледжей которые формируют местные исполнительные органы
тоже на основе как мы научно говорим запроса рабочей силы рынка труда э востребованности э специальностей
разрешение на формирование э рабочей силы в связи с этим есть предложение вот у нас сейчас идет проект закона о труде он находится в мажилисе наверно скоро может быть к нам придет
все таки давайте наверно посмотрим о том чтобы функцию эээ выдачи разрешения на иностранную рабочую силу отдать территориальным органам министерства труда и социальной защиты населения
так у нас нету территориальных органов министерства
ну вот департамент же у вас есть там
ну он он давайте я договорю вы нет сейчас выступления уже идут я эээ до этого потом уже как вы наше решение получите
э почему я это говорю территориальные органы которые на сегодняшний день существуют они имеют при себе мсэк и
с девятнадцатью тысячами разрешений не справится в течение года
мы будем хотя бы один уже орган иметь э который эээ каким то образом хоть более менее будет балансировать
давайте отдадим вам права ваши если вам необходимы они эээ вашему министерству вашим территориальным органам по сбору информации и у министерства внутренних дел и у э иностранной компании ну все что нужно скажите централизовать
все равно этот вопрос вернется к вам
как по формированию перспектив
по трудовой миграции он все равно вернется к вам мвд за это не будет отвечать у них чисто технический вопрос
мид чисто технический вопрос
и соответственно нужно проанализировать кто и сколько выдает разрешений
кроме тех о которых мы сегодня говорили эээ министерство иностранных дел знает у нас есть еще международные договора
по которым люди приезжают к нам работать
это примерно как мы сегодня с коллегами обсуждали вопрос на комитете э в части дипломатической неприкосновенности
там в финансовых институтах и так далее и так далее и так далее очень высокий ранг дипломатическая неприкосновенность здесь то же самое здесь наша безопасность
потому что из девятнадцати тысяч сто тридцати семи эээ человек которые работают по разрешениям не третьей категории а нужно называть кто это специалисты девять тысяч шестьсот тринадцать человек
неужели в казахстане мы не можем воспитать девять тысяч шестьсот тринадцать специалистов которыми занимаем сейчас иностранными рабочими
это что за квалификационные требования они к ним
мы во всем казахстане не можем тысячу семьсот сорок девять человек найти которые могут работать на этих местах
и еще плюс какой то тысячу семьсот тридцать два корпоративный перевод
вот это та часть понятно руководители отделов там еще первая вторая категория туда не будем сильно залезать
там понятно интересы коммерческие есть предприятия не могут они ставить просто может быть местных жителей
ну здесь я думаю нам надо посмотреть проанализировать и посмотреть по каким международным договорам сколько кому мы если нужны такие права министерству труда и социальной защиты населения давайте мы их дадим
ну мы хоть какой то более менее центр должны сформировать по прогнозу и анализу трудовой миграции в республике казахстан я думаю что этот вопрос уже назрел спасибо
м жақсы рахмет серік шыңғысұлы
нұртөре байтілесұлы
рахмет мұрат бақтиярұлы мен айтайын дегенім мына еңбек инспекторларының мәселесіне байланысты
і үлкен компанияларда ы қазір енді мораторий болғаннан кейін олардың тексеріп жаңағы орынды айттыңыз ы біржан бидайбекұлы тексеруге ы қадағалауға
олардың мүмкіндіктері өте шектеулі бірақ ы өндірістік жарақат өндірістік өлім жітім деген нәрсе ол ы қазақстанда азайып жатқан жоқ
ы осы тұрғыдан алған кезде еңбек инспекторларына жаңағы тиісті ы мәртебесін құқығын беру деген мәселелер олардың ы мына
еңбек ы тәртібін еңбек қауіпсіздігін і қадағалау мәселесін і тексеру мәселесін ы жаңағы күшейту деген өте маңызды деп есептеймін
ы екі жүз алпыс ы еңбек инспекторының болуы қазақстан үшін өте і төмен аз көрсеткіш қой деп ойлаймын бірінші
иә бес жылда бір рет тексеру деген ол да ы өте ііі көңілге қонбайтын нәрсе
екінші енді бұл ы күн тәртібіндегі мәселеге қатысы бар ма жоқ па білмеймін бірақ жанама болса да қатысы бар шығар
мына түркменстанның әуе кеңістігіне кірген кезде сіз түркменстан деген елге келдіңіз
елдің президенттің сарайын суретке түсіруіңізге видеоға түсіруіңізге болмайды халықтан базардағы көшедегі халықтан рұқсатсыз сұхбат алуыңызға болмайды елдің салт дәстүрін сыйлаңыздар деген хабарлама айтылады
жақында біз мына мәскеуден ііі динара нүкетаева құрбым екеуіміз ұшып келдік аэрофлотта
аэрофлотта хабарлады биыл жеңістің жетпіс бес жылдығы құрметпен мәртебемен қараңыздар деген тілек айтылды
сол секілді біздің мына әуе кеңістігімізге кірген кезде биыл абайдың тойы әл фарабидің мерейтойы осы қазақ еліне келдіңіздер
олардың осындай тарихи тұлғасы бар осы елдің бір салт дәстүрін сыйлаңыздар деген сияқты бір әңгіме айтылады ма айтылмайды ма
осыны кім жасайды хабарламаны эйр астана жасайды ма скат жасайды ма құлап қалған бек эйр жасайды ма кім жасайды
бір иә осындай нәрсеге бір назар аударылса деймін өйткені елімізді сыйлату ол мына шегараны аттаған бетте қақпаға келгенде әуе кеңістігіне кірген кезде осы елді сыйлату содан басталады
сондықтан осындай бір көзқарастар орын алса құдайға шүкір қазақ елін құрметтейтін адамдар аз болмайтын шығар
жақсы өте жақсы идея нариман төреғалиұлы
мен жаңа біржан бидайбекұлымен ол сыртқы істер министрінің құлағына алтын сырға оның азаматтары отыр ғой
бидайбекұлы жаңа сіз айтқандай жаңағы мен айттым ғой анау өз бетінше рұқсат етілмейтін ыыы рұқсат етілмейтін жаңа тізбе бойынша келетін азаматтардың
осы сіздің құзырыңыздағы мәселелер сондықтан жаңа баланс деп сұрап отырғаным сол
өз бетінше келетін жұмыспен қамту органдары арқылы анықтама алады сондықтан ол сіздің ғана қарауыңыздағы мәселе
ыыы жаңағы тізбемен келетін де көші қон жаңағы кадрлар даярлау оқытушылар басқа да толыватыр
енді еңбек нарығын ішкі нарықты қорғайтын болсақ бұларды біз қарамаймыз деген министрліктің позициясын мен өз басым түсінбеймін ол бір
екіншіден мен ііі айтайын деп отырған мәселем жалпы ы жұмыс жаңа
жаңағы бізге ііі неге алып өзімізге тәжірибе ретінде алып соларды жаңағы заңсыз әкелді ме өзінің ы ақшасына өзінің қаражатына кері қарай қайтару жөніндегі мәселелерді біз заңда қарастыру керек
жаңағы сосын айтқан жаңа мен айтып кеткен ыыы біз ережені ііі талаптарын күшейтпегенше егер заңсыз әкелді ме і штрафтың көлемін көбейтуіміз керек немесе қылмыстық жағдайға дейін апаруымыз керек
кешегі анау қорықшыларға қатысты заңды күшейткеннен кейін қандай айқай болып жатыр
келесі адам енді заңсыз аң атуға бармайды оны уже біз кешегі бұқаралық ақпарат құралдарының беріп жатқан халықтың шулауынан ақ байқап отырмыз
сондықтан да бізге ы халықтың қалтасына соқпайынша жаңағы і заңды бұзбау керек бұздың ба м басыңмен жауап бер деген осындай иә жазалану тәртіптерін де күшейту керек
шетелдіктер енді м еуропа елдері енді миграциямен бірінші күн айналысып отырған жоқ олар
бәленбай жыл бойы айналысып келатқан нелер ғой енді солардың тәжірибесін ескеруіміз керек сияқты сондықтан да менің ұсынысым осындай
анау алдымыздағы келе жатқан миграция заңы мен мына еңбек заңына қатысты тағы да осы мәселелерді сол жерде кіргізуі керек сияқты рахмет
жақсы рахмет тағы да сөйлейтіндер бар ма
онда қорытайық бір екі минут меніңше бүгін бір жақсы ашық әңгіме болды деп есептеймін
осы қаңтар айында біз ы өңірлерге бардық
еңбек мигрантына байланысты да сайлаушылар тарапынан көптеген сұрақтар түсіп жатыр
бізде петроказахстан деген үлкен компания бар
сол компанияда біз і жігіттермен сөйлестік бір мекемесінде болдық
оны біз бұрын бұрын да көтергенбіз өкінішке орай олардың айлық айырмашылығы он есе әлі
біздің қазақстанның азаматы жақсы инженер мастер үш жүз мың теңге айлық алады қытайдан келген азамат үш миллион теңге айлық алады
ол тек қана ресми түрде оның ар жағын біз біле бермейміз бірақ осыны кеше мемлекет басшысы
бұл бір мәселе сосын екінші мәселе і жалпы әрине ол еңбек мигранты бүкіл дүниежүзінде бар барлық жерде де бар
ресейдің азаматтары і арғы жағындағы еуропада жүр америкада жүр біздің азаматтарымыз да қазір біршамасы
шетелге кетіп жатыр и онда ол заңдылық шығар енді ол әлемдік үрдіс қай жерде айлығы жоғары сол жерге барады
біздің қазақстанның айлығы мына көрші жатқан тәжікстан өзбекстан қырғызстанға қарағанда біршама жоғары оны мойындауымыз керек сондықтан да ол жақтың азаматтары бізге көбірек келеді
өтіп кеткендері болады тағы басқалары болады оны сондайларды шамалы қатайтынқырап азайтудың жолдарын жасау керек бұл бір
екіншіден ыыы біздің өзіміздің азаматтар да қанша азаматтар сіздердің курстарыңыз арқылы оқып жатыр қазір үш айлық курс алты айлық курс
толып жатқан колледждерді мыңдаған азаматтарымыз бітіріп жатыр демек олардың беріватқан біліміміз нашар болмайтын болса ыыы біздің қазақстанның кәсіпкерлері беріватқан айлық төмен
ы ал енді соның орнын басатын азаматтар ғой
мүмкіні болғанша тарту ы соның енді тетіктерін қарау керек
енді жалпы ыыы бұл ыыы мәселе мемлекет басшысының бақылауында тұр сондықтан да бұл мәселені біз сенаттың арнайы іс шараларына кіргізгенбіз
біз сіздерге енді арнайы ыыы жаңағыдай ұсыныстар біз енді береміз деп айта алмаймыз і біз кездесу ғой бірақ енді осы жерде көптеген мәселелер айтылды
мына кейбір бір екі үш мәселені құрметті министр мырза енді өзіңізге де жазып алған шығарсыз оны қарау керек көру керек келешек бұны
сыртқы көштердің
сол агентство реттеп отырды
сонда ол ыыы ол реттеп отырғанда ол мвд дан алып отыр сіздерден алып отыр сыртқы істер министрлігінен алып отыр да бір орталыққа шоғырланып та
мүмкін енді осындай мәселені біз үкіметке мүмкін жолдасақ қалай болады осыған байланысты бір орган болу керек
қазір тек қана сыртқы көші қон емес қазір ішкі қон үлкен проблема миграция ішкі миграция
ешкім оны былай бақылап нету ол мүмкін емес шектен шығып бара жатыр
ауылдан қалаға қаладан екінші өңірге үшінші өңірге көшулер өте көбейді сондықтан да осы реттеп отыратын бір мемлекеттік уполномоченный бір орган керек сияқты
біз енді осы мәселені мүмкін үкіметтің алдына депутаттық сауал етіп қоярмыз сіз қолдайсыз ба оны
сіздер қалай қарайсыздар
қолданатын ы сондықтан да бұл керек сияқты өйткені мына игеру өте қиын болып баратыр
өйткені жаңа өзіңіз айтып қалдыңыз мен баяндама жасау үшін үш төрт ііі уполномоченный органдардан мына қағаз құжаттар аламын
ақпарат аламын деп қалдыңыз сондықтан да бұл мәселе меніңше бір өте қиын мәселелердің бірі көкейтесті мәселенің бірі
жалпы бүгін келіп сенаторларды жан жақты мағлұматтармен қамтамасыз еткен үшін сіздерге үлкен рахмет жұмыстарыңызға табыстар тілейміз жақсы аман болыңыздар